Ñy fomba fialiam-barotsy lafa teña an-tsen'eñy e: -Tsy mila korakoraky, tsy mila masiaky; fa lafa teña ro mialy varotse, tambetambezy nteña olo'oñe kodakodà nteña soa. -Hataon-teña ñy hampazotozto azy, ñy hampihehihehy azy, am'izay ie lafa teña ro mialy varotsy, na ho mety ii na tsy ho mety ii, tsy mialy teñ.